. Mbõ. Ásunguru ni axinga, komasomaḃuġo metiaralo kaini momuźialo nísosote. Amibia, nuġuformeġa ésosote. Nuġuɭoo bukoġuimitia ebia, kanimburo tika timbuġo. Niġaɭe, níġahuy. Káñahuy níġzie, káñahuy níġzie. Kumooġo toġukomaseulo ġanaalo ḃumaaŋe. Buḃumaŋe bíḃi, muśe ómuaziimi namaaŋi iɭeruoźaka, muśe oroźaka. Músie ifok búzuto niḃuḃay, buxengare niḃuḃay. Kámuġaziele niġaluuŋe, niġaźiami, niġaźiami kaźaźa niġaheen boredãs. Edãs, bufiaḃo toḃuhaŋe eyab. Ato- axengao tonaḃay emoẽ náñamedin ni ásunguruo namami. Muśe namaŋe, muśe amaŋus. Me ásunguru, báliḃale búźiźiri. Aśe manamaŋ, naleni. Muśe naguṗ. Aminadiati edididia muśe naleḃumaŋ. Muśe aśe siminaguomi naŋuñene, aremaŋ. Dõk, kaḃay ásunguru . Barembuini oźiaka, moṗe múźiro. Paske oźiabuġo, kueremaŋ kaɭo aaxenga niɭedo niḃado amooġo aamando baañaleyab. Nimuźaźa parezan. Ixenga oźiabuġo kuemomaŋ. Meinin mómuźusi ifo naŝa baeb. Surtu añaw nifiamiġaɭo kagũru oźiaġo aa óniyalo, ezã doŝemuśe ánadianiɭiro ólimo oxamozunili. Ezã doŝemuśe. Kaleḃuźaźa kaźaġamaŋe boźoźien, nimuto par ebia, kúḃolaġa. Axengao, óñasakadi kaɭo áḃolaźe, źíḃay amooġo źimaŋe. Wala oźiaġoman, wala noźiawa, wala nefameman, paske kaimiefami kareyaaḃe. Kaɭoinaźien naɭii awa? Aiɭale õo. Áḃolali nañaḃaan naziali anomu aḃosalemi. Áixeden paske ásunguruo náxedeni eḃaan. Piaḃi walaġutu ṗiaḃi walaġuti ebia kuġuñaźia burimbo, koġuñale tíri amami ámasunguruomu. Kuñaźa niġugonge ġáliḃo, niġupiruḃuġo niġurimbuġo íliḃo niġulaa, niġuɭoḃuġo ã íi óliimo éroolo mee amooġo óori oɭie . Añaw názo tiare, koġumaŋele. Añaw? Õo. Niġuɭoi mo íi efiarumo. Añaġo nainaan? Kañaḃaan níġaxeden kazuale amooġoo ómu. Awa? Õo. Kaśe niġuhiẽka, niġuɭoġa kaźa eḃaan néṗanedinio. Kañaḃã níġailu. Kámaġañailo, konuleḃuyen ásunguru kolale ã, íi kumooġo kuingetiare kole aab; aiḃa amooġo káġadibiḃi. Omunaźien, nañaḃanaɭoḃuġo õo, nakoŋe édine. Kamaaŋele? Õo. Kundaniġusekalede, niġulale ã, amiɭomi kamaŋele borotiaḃa, mírehonei aśiśe nileɭey. Íkineya tiare ġúseḃuġo eḃaan aiɭoḃuġo asee ínediebu? Mínimuhohone. Naɭoḃuġo ã ãa sionamaŋe. Búkiġi kuñaḃaniġuxukuhũu. Niġuɭoġa fólimo éɭelomiñoo tiare íi foehũloniho. Niġuɭoġa awa? Õo. Niġuɭoġa ã, eziaźe mónadine. Niġuɭoḃuġo móḃunoi éroolomi ombiaḃe. Tiwa buliima, níġuḃeḃo níġazini. Kúñaḃoloḃe Ásunguruwo níġañieraźe niġaɭale buúnooḃo ómbiġurolomi fólimo eĵalimi onãho. Naɭoḃuġo õõ. Nuġuɭale ombokĩ. Elem? Naɭoḃuġo õõ kalem. Elem? Naɭoḃuġo õõ kalem. Muśeniġaɭale osakalem. Nayo nádu. Koḃamomutami kaniġalem. Kañakõtan niġazude, búkiġuġuɭelomi súrtuġurolomiḃunuale, kuñazuġoṗaġu. Niġaleḃufiae tóoro, aśe náloy, niġaleḃufiae tóoro. Źóiniźooyo kámboloġadin nipiaḃale ninunale, onalẽźoo oḃakaniġayera efami, efaminembenelem. Efami meñalemeḃaan, iinino mañapare naɭoġa źipare onaoman kámbeġana añaġinźe suwaġabia kaniġaleḃuyera oźiaġo. Niġaɭoḃuġo íi áñii aimihinui naḃay ain tĩtiman, koleonaam níndĩkenźaḃuġo. Kañatiafona fíhi, oźiaho ṗoho nombonola, ku- kuñiya omiinin núġuɭeġu, núġubeġuroomokorolomi ṗomo, niġaɭo oźiaġo móeyekamiñapi moinimiame yamon óimañii ainaḃaye tĩtiman mee ñapikuinale, ainale bukunalenaḃũlomi ókiġi. . Niġaleḃumbeġarine tóroedua, móġurolomi niġamḃeġaremo kaḃaniġaxane. Nakaḃaaniõ, onaho naparemi kana añaġale, naɭoġa onaman źíñadiɭeġuġana añaġinźe. Níġaɭeġu, niġumbeġunaale. Me añaw káhuy bahale édoṗ, muzunilui, muzuzunilus, depuġutuale moźamora surtuġudinale, nefamie nímuźiriḃuġo. Kaġalalemena kakõtane me íi múźirii. Moṗe máźiriġo deparuem, moñaźa móhuto, náḃeġaḃo eḃaan niyya. Amiñiniamiɭeġoźiaho, niɭoḃuġo muḃay amooġoi ahaa díel maɭiel yamon ainale maɭiel yamon. Búkotiġulaami kónixõka. Amizimu rúmunda rúmunda, móġuñameriile púr ġarinii muñadianimuri. Axamisisindẽġayalẽḃuġo numuźon. Ka édoka niġambullaġaɭo, minameɭey, náḃaboañi: efami méxuume, ífonaḃaboañi balaġakaŋen búkiġi tinahaami. Omaxaboo ómaxamaḃaboañi, ñáho. Kañainikaźaboġaɭey níġaho paske ainale minalaleyab, áñimangeġaɭoo oḃaebo. Me ómaxamaḃaboañi káñahoñom. Námuboḃubayañi, kakõtane, kakañeḃuġo, ifok níġuxõka . Paske tíwamudialũwa, áñaleasuale nañaḃaanaxunahiẽraźe tĩka nimuɭe kámis. Súrtu naɭie áñi axengaom, piaḃaleġaɭe ġambaśale, nañaḃanahiẽraka ámañiomu kafiale, kámirale balanaleḃuɭey. Kamuṗeġalemero buhuale, káñadianiġasangoġaɭo íi kaadĩiġayaaḃe, néirẽka efami náiexumuka. Momuzuniimi éñaḃaneɭoġamo, ifo forseġanaumo. Mósimo édoṗ edaeġuḃosu nahaŋeḃosu odimẽ, múźiri efamie me kumbuḃaane kuḃay oseḃubuġo. Aseḃun ona mimo ṗomo. Adini omaxamaḃay áñi, aa mini añamona? Amiñaini aḃamin mirin mosen, áiḃiyiera bíḃañibiḃi, koini oseḃuni. Niḃaḃa ñíxu, foseḃu fíhiġusiġairo. Niġaḃaḃa máźira, foseḃu fíhiġuñasiġairo. Monumuḃami nédokatu oseḃukaġarimo. Kósiġaźonẽkatú. Músimo añaw eɭũuem, náḃe ñiyya móuri: óśoźiaġo, bahale oźiaka, tú nifamihe síhi. Añaġomaɭeboġahaa mimo. Mósie añaw naźon, añaźon. Añaw áḃe níxu- niyya níñixuri. . Añaġomaxamaḃay ñiyyaninirami tíriġalami tóġalomene, karebuĵe, karetuo.